komiði sæl það virðist engum blöðum um það að fletta lengur að stjórnarherinn

í Mjanmar hefur framið þjóðarmorð á hendur

í nýlegri rannsóknarskýrslu Sameinuðu þjóðanna segir frá fjöldamorðum nauðgunum og öðrum pyntingum sem fólk hefur verið beitt og yfir milljón flóttamenn frá

héraði hafa leitað hælis í nágrannaríkinu Bangladess þetta eru fjarlægir atburðir en samt ekki hingað er kominn Páll sem er nýkominn heim eftir störf fyrir Rauða krossinn í Bangladess vertu velkominn þakka ég held ég byrji bara á því að spyrja þig þú ferð út í júní kemur heim aftur í lok ágúst í hverju voru störf þín fólgin þarna úti störf mín voru fólgin í því að veita svokallaða sálfélagslega aðstoð á

finnski Rauði krossinn bar ábyrgð á rekstrinum en það var rekið í nafni Rauða

kann ekki tungumálið þá vann ég ekki

beint með sjúklingum heldur var ég með hóp af fólki með mér átta manns sem voru sjálfir eða sex

af þeim voru tveir voru

þjálfaði hann og hélt utan um starf þeirra áður en lengra er haldið skulum við sjá stutta samantekt um niðurstöðu rannsóknarskýrslunnar rannsókn nefndarinnar stóð yfir

í fimmtán mánuði rannsakendum var meinaður aðgangur að Mjanmar en þeir tóku viðtöl við átta hundruð sjötíu og fimm vitni sem hafa flúið landið nefndin komst að þeirri niðurstöðu að

hefði beitt nauðgunum og annars konar kynferðislegu ofbeldi sem pyntingum oftast gegn konum og stúlkum en einnig gegn körlum herinn brenndi hús Róhingja og börn sem reyndu að flýja voru neydd til að fara aftur inn í brennandi húsin konur máttu þola hópnauðganir og barsmíðar dæmi eru um að þær hafi verið bundnar á hárinu við tré brenndar með sígarettum eða sjóðandi heitu vaxi heimili um þrjátíu og sjö þúsund voru eyðilögð í árásum hersins minnst tíu þúsund létust hundrað þúsund flýðu yfir til nágrannaríkisins Bangladess Páll þetta eru dálítið svakalegar lýsingar á því sem þetta fólk hefur farið í gegnum

komu á spítalann höfðu mátt þola mikil áföll og voru haldnir alvarlegum einkennum til það voru þarna barnsfæðingar eftir nauðganir sem er mikið

áverkar eftir pyntingar og annað slíkt en spítalinn sem ég vann við ég hafði enga yfirsýn yfir búðirnar af því þessi spítali hjálpaði bara þeim sem voru líkamlega veikir það var megintilgangur spítalans að meðhöndla alvarlega líkamlega sjúkdóma

alvarleg einkenni áfallastreitu röskunar

kvíði og annað slíkt þarna voru tilfelli sem ég hef bara lesið

fólk sem var bókstaflega lamað

af andlegum orsökum þeir voru á leiðinni eitthvað annað þeir stoppuðu stutt voru að fara til Evrópu

ein milljón og tvö hundruð þúsund manns búi þarna í þessum flóttamannabúðum það kemst

ekki til baka og þó það opnuðust leiðir til baka þá var fólk svo hrætt yfirvöld í Bangladess vilja ekki hleypa þeim inn í landið ekki vinna fyrir sér sumir hafa verið

mega ekki vinna fyrir sér að veita börnum skólagöngu og slíkt þá

mjög veikum fótum þannig að fólk er vonlaust það er lokað þarna inni eins og gengur en náttúrulega já margir hverjir það var sérstaklega í byrjun þegar þessi straumur skall yfir

getur það orsakað ofbeldi innan búðanna

vonlausu aðstæður sem fólk er í að vera lokað inni

var mikið um konur og börn og mikilvægt í þessum menningarheimi að hafa einhvern karlkyns fjölskyldumeðlim nálægan berskjaldaðar oft þetta eru rosalega stórar búðir og misjafnar aðstæður innan búðanna sjálfstætt verst

með var búið að vera þarna frá tvö þúsund og átta var farið að skapa sér

líf en samt engin framtíðarsýn eins og fyrir öll

og unglinga þú vinnur inni á þessum spítala þessu þessu bráðasjúkrahúsi sem tekur

og þjálfar upp hóp af

fólki sem er fært um að veita sálgæslu getum við sagt já aðstæðurnar fólk hefur ekki verið lengi í einu hefur verið frá fjórum upp í átta vikur þannig að ég er bara einn í röðinni það

fara á undan mér líka frá íslenska Rauða krossinum tveir áður sem hafa veitt sálfræðilega aðstoð þannig þessi hópur þessi hópur er búinn að vera til staðar allan tímann þannig þetta er áframhald af því sem aðrir hafa verið að

að einhverju leyti við lýsingar úr skýrslu Sameinuðu þjóðanna sko margra hverra sérstaklega þegar maður varð vitni að þessum alvarlegu þá var það fólk sem hafði upplifað hræðilega hluti en það var misjafnt eins og gengur

er hægt að hjálpa fólki sem hefur farið í gegnum svona maður var oft

úrræðalaus í raun og veru

þessum alvarlegu tilfellum stundum

hægt að grípa til aðgerða til dæmis þegar maður fékk á borð til sín konur sem töldu sig óöruggar í umhverfi sínu í flóttamannabúðunum þá var hægt að vinna með

þeim betri stað og annað slíkt en þegar um er að ræða alvarleg geðræn einkenni eins og bókstaflega líkamlega lömun þá en því miður í þessum alvarlegustu tilfellum þá er mjög lítið um þú komst heim í lok ágúst með þessa reynslu í farteskinu hvernig er að koma heim eftir að hafa verið í þessum heimi í átta vikur það er bæði gott og vont erfitt að skilja teymið sitt eftir fara burt og vita að þau komast hvorki lönd né strönd þau verða þarna

fyrir ranglæti heimsins ég á allan veraldlegan auð í samanburði við þau get

gert hvað sem mér sýnist og farið um en þau eru þarna

vissan hátt erfitt en

líka að hafa kynnst þessu fólki og

þessum aðstæðum það það sem maður hefur kannski endist sá lærdómur manni ekkert

upptekinn af því fyrst svo sjálfsagt gleymist það fljótlega að vera þakklátur fyrir það sem maður

hefur þakklátur fyrir að hafa það sem

langar það er lærdómurinn en það kannski endist manni ekkert mjög lengi Páll

kærlega fyrir komuna í Kastljós þetta verður ekki lengra hjá okkur í kvöld við verðum hérna aftur annað kvöld á sama tíma